Li scojàttuli sunnu armali ca lu nvernu, quannu fa friddu, si nni stannu gran parti di lu tempu nni li so jazzi ca sunnu dintra l'àrvuli. Essennu ca lu nvernu li scojàttuli nun nèscinu tantu pi jiri circannu manciari e ca mancu si tròvanu nuciddi pirchì lu tempu nun è iddu, li scojàttuli vannu cugghiennu lu manciari nni la stati e si lu sàrvanu vicinu a lu jazzu. Di sta manera si lu vannu manciannu anchi nni lu nvernu quannu hannu fami.